Yu kolor nkits y yu kolor kafe, yu kolor yaꞌs, kolor azul, kolor yeꞌts, kolor morad y yu kolor komo xna inda.